'Ngo staré rasun xuj si stare xuj 'hiaj xuj kwenta, 'ngo kwenta tukua xuj 'hiaj xuj 'ngo karin li ni a'nín xuj si stare tani ni'ñan kwenta kita'a xuj 'ngo rasuun cha xuj, ni'ñan kita'a xuj 'ngo chutanj ni'ñan kita'a xuj 'ngo chilúj, ni'ñan kita'a xuj 'ngo taran nej rasun cha xuj 'hiaj a' ba si si 'ngo ra nnun xuj, ni nitaj ra ka'anj xuj bé ta min si stare xuj rasun xuj kwenta kiri' xuj cha xuj, sani si stare xuj lí ta ni bé tan ni'ñanj kwenta kuenta katoj xuj, min 'ngo tukua xuj min 'ngo ra nne xuj, ri'hia bé ta min rasun xuj ahui si stare xuj lí kwenta ri' xuj 'ngo rasun cha xuj nej, ri' xuj 'ngo chutanj ri' xuj 'ngo chilúj, ri' xuj 'ngo taman taj ba maan rasun ninj riñan si stare xuj lí ri' xuj cha xuj.